Juyy kiáa jnⱥ, dsa i xen juyy kiaa jnⱥ 'nⱥⱥ re jɇɇ bii iá 'nⱥⱥ re jɇɇ tá' jé jnóó tá' mý xáá', kiä' jé bó' tá' mýxáa' ejö go e 'nⱥⱥ dsa i xen juyy kiáa.